والله أصل الكون هو معنتها موضوع معقد برشا ومتعدد الأبعاد يعني برشا اختلافات برشا اختلافات صاروا يعني بين العلماء، أما في رأيي إنه الأصل الكون هو يعني <hesitation> ناتج معنتها معنتها مرتبط بمفاهيم الخلق وإنه فما معنتها وجود قوة إلهية والا كائن أعلى خلق وهو اللي خلق الكون هذايا.